Úh ñih taig chaí jho-jho úh éh, éh zaih íh éh noh muoh tsáh có muh antes saíh tsáh, saíh tsáh uh ku ni gaig tó cha lo jóh sóh jo la buo, jo lai có réh uh ku de main yoih jo cháh náh tsá muoh. muoh chá uh éh dóh náh cha siah la saih, depende shia taih, buh ain noh máh áh jo ku nah muoh de main náh jo ku ko uh ku chííh shia la saig molain ku kóh jo, jo aih ko bouh tsá koh de main cheí no fu chí joh saig shiu müh jo main la chi mü jo tó muoh cha uh éh de tó-tó muoh cha uh éh main yoih joh cu lein noh tau, ku lein noh ku lá gaum óho, kú láh gaum óho jo-jo záih, zaih oh ni aig jó-jo ko gaum, áh gaum ain noh máh de main yoih oh mah uh ni aum, uh ñi aum ré có uh ñi aum yiu có uh nñi aum mole depende éh sabor ain hoh úh éh chii doh main yoi do jo jo shia jéh ko ñi, ñi-ñi noh aih jé ñi noh tsá ain no joh chíah ko muoh de chia shiu ka-pai kó jo nain oh ko ni muo dóh éh shiu cpa pai ko nain oh nain ko ni muo éh shiu main yoih jo éh shiu uh ñi aum, buh ñi aum yiuh, uh ñi aum ré auh uh ñi aum mole éh main yoih, man yoih cha shiu ca paih gaun jo aug muoh main yoi oh bu nain máh laig uh éh oh tóh kó chai kó vaporera chia shiu ka pai múh mu yoih sai ni aig jo-jo taih shiu la jo oh tai shiu je oh la kó uh éh de jo main nai ko óh nain laih shia oh nain lai kieh.